أقله لو يبدأ بالتدريچ يعني ما يقطع السكر فچأه عشان ما يحس بالحرمان يحاول يقلل الكميات و يبدل بعض الأشياء بحاچات صحيه مثل الفواكه بدل الحلويات و برظه يختار أوقات معينه ل للسكريات مثل وچبه واحده في اليوم بدل ما ياكلها طوال الوقت و مع الوقت بيتعود على الخيارات الصحيه و بيخف تعلقه بالسكر المهم يكون متوازن و ما يشد على نفسه مره.